Ja matseitiuya na quiooꞌ mati niom chiuu na machꞌeenaꞌ nquiuyoꞌ quia na tiyaayoꞌ, quia na wiiyoꞌ xonda̱a̱ nlueyoꞌ chaꞌxjeⁿ na jaa nnꞌaⁿ na aa maquiinaꞌ cwii joo na aa tiya nquiuna sa̱a̱ ꞌnaaⁿ na cwilꞌana joonaꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na waa cwii nnom na tiya cweꞌ na calatiuuya chaꞌxjeⁿ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii caxti ja quintꞌiaya quia na mꞌaⁿ caxti na yaayoꞌ na tiwiiyoꞌ quiajoꞌ jooyoꞌ cjee manomyoꞌ tachꞌeⁿ cwilꞌueeyoꞌ ꞌnaⁿ na nlcwaꞌyoꞌ, cwilꞌueeyoꞌ naquiiꞌ toꞌ oo naquiiꞌ wꞌaa yuu na nleijndaaꞌ ljoꞌ na nntquiiyoꞌ sa̱a̱ quia na cwii caxti jeꞌ na weeⁿꞌeⁿ oo na maquiinaꞌ jom quialjoꞌ jom taxocwinoom chaꞌxjeⁿ na tajnaaⁿꞌa chaꞌxjeⁿ na nquiuuya na jom jeeⁿ cjee ncꞌeⁿ quilꞌuuyâ quiajoꞌ jom jeꞌ ꞌu cweꞌ nntꞌiaꞌ nncjaameiⁿntyjeeꞌcheeⁿ ndoꞌ nntseitmaaⁿꞌaⁿ ntsqueⁿ chaꞌxjeⁿ na machꞌeenaꞌ na teiiⁿꞌeⁿ joꞌ luaꞌ cwii ꞌnaaⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jom tiyaaⁿꞌaⁿ aa na weeⁿꞌeⁿ oo aa na teiiⁿꞌeiⁿ oo aa na tcoꞌ catsjo̱ jom niom ntꞌomcheⁿ ꞌnaⁿ na nnda̱a̱ nlatiuuya cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom, cantyja ꞌnaaⁿꞌ caxti sa̱a̱ luaaꞌ matseitiuya na juu. Ꞌnaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿyoꞌ ñequio, ñequio, ñequio ntjaaⁿyoꞌ, ñequio seiiyoꞌ, chiuuwaa na cwilꞌayoꞌ, chiuuwaa na neiⁿnco nꞌomyoꞌ joonaꞌ nntjeiꞌyuuꞌndyenaꞌ quia na mꞌaaⁿyoꞌ na ya quia na tiya quiajoꞌ mantyja jeꞌ cwileitquiooꞌ cwii ꞌnaaⁿ na matseindiinaꞌ quiooꞌmꞌaaⁿ wiiꞌyoꞌ luaꞌ matseina̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ caxti sa̱a̱ mati mꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ quiooꞌ chaꞌ na calueꞌ, chaꞌ na ndyumeiiⁿ calueꞌ jooyoꞌ jeeⁿ neiⁿncooꞌ cwilꞌayoꞌ quia na neiiⁿyoꞌ, quia na neiiⁿyoꞌ ꞌu na tsꞌaⁿ ꞌu quiajoꞌ catsueꞌ jeꞌ nncjaantyjaaⁿꞌaⁿ ꞌu nnaⁿnaꞌ na mañꞌoomñe ntsꞌo̱o̱ⁿ ꞌu oo xeⁿ nchii joꞌ jeꞌ mawiiñe aa na ncꞌeꞌ aa na lꞌo̱ꞌ ee luaaꞌ maꞌmo̱o̱ⁿꞌa na na ya ntyjeⁿ ñꞌeⁿndyuꞌ ndoꞌ juu ꞌnaⁿwaꞌ jeꞌ matseicandiinaꞌ na tiwꞌeⁿ, tijnoomꞌm ꞌu, tiñetsꞌaⁿ nawiꞌ ñꞌeⁿndyuꞌ ndoꞌ xeⁿ na nncwjeꞌ waaꞌ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ cweꞌ na nlꞌuuyaaya na mꞌaaⁿ catsueꞌtsmeiiⁿꞌeiⁿ na ticwajnaaⁿꞌyoꞌ ꞌu meiiⁿ na ꞌu ya mꞌaⁿꞌ na waawaꞌ ñequio catsueꞌ tsmeiⁿꞌ chiuuwaa na machꞌeeyoꞌ ñꞌeⁿndyuꞌ maꞌmo̱ⁿyoꞌ na neiiⁿꞌyoꞌ ꞌu sa̱a̱ quia na nntꞌiaaꞌ cwii catsueꞌ na ticwajnaaⁿꞌ ꞌu maxjeⁿ machuucheⁿ na nntsꞌaanaꞌ na juuyoꞌ nntseijmeiⁿꞌñeyoꞌ oo na ñencooñeyoꞌ ꞌu ee ticwajnaaⁿꞌyoꞌ ꞌu joꞌ chii ja jeꞌ matseitiu na. Quiooꞌmꞌaⁿꞌ maxjeⁿ niom joꞌ na ñomtiu ꞌnaaⁿyoꞌ niom tiempo na neiiⁿyoꞌ, niom tiempo na neiⁿnco nꞌomyoꞌ, niom tiempo na wiiyoꞌ ndoꞌ chiuuwaa nlꞌaaya nliuuya oo chiuuwaa nlaꞌno̱o̱ⁿꞌyo̱o̱ya na jooyoꞌ cwiwinomyoꞌ ꞌnaⁿmeiⁿꞌ joꞌ quia na cwintꞌiaaya chiuuwaa na cwitjoomyoꞌ luaꞌ matseitiu a cantyja ꞌnaaⁿ quiooꞌ na jooyoꞌ mati niom chiuu na machꞌeenaꞌ nquiuyoꞌ.